والله القصة ما صارت قصة حب و لا ما أحب. الإ الحين احنا لما كبرنا صار عنا مسؤوليات. ما-لنا- ما لنا هذوك البذورة اللي <hesitation> يجرون يركضون وراء احلامهم واللي يحبونه ويكرهونه. و إني من- <hesitation> مؤمنة بمقولة حب ما تعمل <hesitation> حتى تعمل ما تحب، بس.